Ia, fan̈anovana gilasy tsy asian̈a ronono zen̈y karà ataon-drô mampiasa kiremy àby àby io tsy asiana ronono. Aviô direkity mampiasa voankazo, voankazo in̈y ze mikiseny bakaio izy baka mikisena amizay aharaka aorita na raha karà karàha zen̈y. Direkity fa atao kozelatera tsy mila ronono.